<hesitation> Russian culture hi dipri-routetim literature nia chon ane ane music te, ane bokonga balei ade ane song ta. Ane mani hi <hesitation> ane balei de, nene imem a chon <hesitation> literature a chon hi tostoitei <hesitation> ane <hesitation> bintan pui emem a music a te po chas kofti. Chon boi soi de hi balei a ane la ta chon <hesitation> boi soi te tar hi kovel pui me na ane shiet la rani baba chon ane mani hi hi a autotox christianity <hesitation> has a significant role in their culture. Mo chon untradition a chon hi drinking tea form SM over de chon melanista hi benke festival de hi ane ta chon hi piya lama. Chon hi ane mani abmishinga hui ane nel trai emem a like and <hesitation> it's very cold mo a kanchi hi a vo chon shim shi mani. They are very resilient the people are very resilient yet hospitable mo.